<hesitation> Asan'ny imprimanty imprimanty i- izy zany <hesitation> falifahana manôratra am'taratasy igny mbô ata masinina ndraiky manôratra izy de mamoàka i taratasy mbô hisy sôratra ny ampiasagna ny imprimanty.